﻿Nimugamba anyambe ayije, omudumu gwa, how do we call ahh, nimugamba esimu yange eyigaliire, asobola kwiija saaha zinu ayanguhe, umm ayanguhe ayije agikoleho, then nimukaguza na sente zisobola kuba zingaha, kwepakila kwiija sente bazikusaba bamazire kulora nanka omudumu kwiigaarra kwagwo, kurugiirra habwiire na’amanda agu baraakusasuza, nimuteerra nimugamba ansindikire ebikora, nimugamba abanze ayije agirole.